لو كان علي الإختيار راح أختار إني أكون عالق لحالي، أو بمفردي، <hesitation> الحرية الشخصية بهذي المرحلة جد جد مهم، العزلة -تعني- تعني إني أكون قادرة على إتخاذ القرارات بدون تدخل أحد، <hesitation> تجنب الصراع لإنه الشخص ممكن إنه يكون <hesitation> عدو معى يجلب لى <hesitation> الصداع، و <hesitation> عدم الاستقلالية بالقرارات.